خمسي وخمسين ، خمسي وعشين ، تسعة وتسعين ، سبعة وأربعين ، ستي وخمسين ، أربعة وتسعين ، سبعة وثمينين ، سبعة وستين ، أربعة وأربعين ، سبعة وخمسين